oyi ro o dɛmu sɛrobia cruru mibini awe le tina are hɛ'a mu ɲu bɛ'a sunuwo o dia ba wa mi ba dia bawe mi ba tabua mibun mi ba sɛrobia so pantine ba zere'a lɛ erison ba yan mibin ba mamina ba mamina shov-surira ma ba bu'i doso yan mibin le yibu ho han mibin a we mi bera ho tina ma ba ɲubeza tua um ba tinbia yan puna ba tin bia yan puna to ho tina ba we uwo are yɛ a mi dia maro <hesitation> zozora zozara bere tua mibini baro <hesitation> baho baho ma ba vio'oza ba vio'oza yan don ba boni ma tete